n'murga ki fau nong nyuwa hwan kə mer da kənde hiin. Rəjigu bən be rə jənni chulluwi fau bwum bə chulum kə gənmi kowa murə bukkə kən fawe gəmmi kə kən berə <hesitation> kəllangugi harni ga nbər rang ka təngugan kussam bə sənsangəm ko bən suwe mo bum bə sənsanggəm, bən fauwe bum be sənsanggəm kə gəmmi we mən kamən nəggə we bən tə a muggon buk kən tə a muggon a suye kə ka rə yaggi jənni nəb bən kwitən dan rəte dang dang lugum ba ritəm. n'beng maitəm kə ba wulga gəmmi hii a nənga yuhu a wulga gəmmi a nənga yuku kə ba nya ka swii, a swii gwar maki fau murga merda, <hesitation> gəmən kwan kə n'be go nyən kə kə kən dəbbe bwim bə sənsangbe kwitən go nyənkə kə ka wulla gəmmihu ka nuwa rəgə da nən kwau bukkə bən kwutən nən kə kənkən kwitən bum bə chuluwum, bən chuu gəmmi ka wulga bwi a ndngnga kwau chullu go nyi kə kən jau we mwandətə fum fummi bərkə kənən yəm kuni kuni mən gəmmi kwaw nən mwan təttə sum fummi kə kən tau noo tang, ni kwi nən niu warəgu n'jərmə nnera kan kə kən nee gəmu hwaiwu ba tanən yalte <hesitation> yiggira a kwuu a jər təssu rə kowi. <hesitation> dan jun bwanere nyəngke murga hi kwewi grang, mənni nootang kangən a dabbə noo rə koo mən noo nən morə kə ka duu yaggi jənni kəng kangi wmankə kən jambə lattəyəm kə kadu bən fungnge buk gəre myəng kən murga gəmmi kwaiwuyən nən yaggə jənni jaurə nyagu dautuwe na bən chii jare nyan, bərəkə kən jəgga nəbba yəm məm k jəgga n'jənni jaurə na dau n'chii jarrə murgutang kan gən merə bwayər nən dən deni mən stwa stwa jənninəngu go, nyənkə kən jək a muggong kə kən murga rə lugum bamba rətə jərra swom bən kwitən go nyənkə ka wulga gəmmihii go nyəkə kən tiiye a merdən Fau moo noo wun kə kən dabbe bum bə səngsangəm kwitən. a buk kən kwitən nən go nyəkə kə kən berə bum bə chulum maitən go nyəkə gəmmi kwaiwi ka, gum kare baggi mebə Farə rə bum bə chulum baggi bə noong gəmmi hii re bumba rətə jərra swem be gu kwam me bə nurərə bum bə chulum ba, bərəkə bum aulum ka wuwe bwate a bəggai, ka wuwe bwate dan- dang.